Amse lolohuk amra afi meun, loukni amra ya mana maun, amra si humai tabala niam, am fulay ira kammela, am tak lolok emsem mese niwem <hesitation> ikabala nem yaka ambil yanin, talohuk tunai loukni tarufe mamatuya, tabalay tara anin, ta <hesitation> bilya meta ese newe, au emlem hatinewem hampe mesenea mea, am usura leke ai dimele meun, adow hafi meam, hana am esa lafoli helay. tu amra aife meun, tu amra inara se, am hewena manom ai lohuk, am ama hutey, am huna lohuk lam. Amra aifneni sakaalay ra, se asam, se kamra inara alebi ka tewa'i adani anloi butey ni nisbala latana mano, um ase fala mailohuk, am sahem lotu, am ra amara'i kabala niam loohuk, i yaka an bilyan, ita lohuk, ita huna'an tasimu tasimu lolohuk, ita huna lolohuk. esane ra kalaurame felay nani tahuna tasimu lolohuk, lohuk kisa kainis te esani hal ita, hiwa nanloita simu, hete balafoli balara maun hulohok.